сәлем достар сіздермен бірге айнель әмірхан және менің подкастым ой детокс
менің екінші қонағым марфуға шапиян блогер журналист саяхатшы
бүгінгі таңда мотивациялық көптеген кітаптардың саммарин жасаушы автор
екеумізді осыдан бірнеше жыл бұрын инстаграмм әлемі таныстырып табыстырған болатын
марфуға жас ана
сондықтан екеуміз анкор желісі арқылы телефонмен әңгімелескен болатынбыз
дыбыстағы кейбір ақаулар үшін сондықтан алдын ала кешірім сұраймын
ыыы марфуға сәлем
ыыы менің подкастыма кезекті қонақ болуға келісім бергеніңе рахмет
жалпы өзің подкаст әлеміне деген көзқарасың қандай өзің подкаст тыңдайсың ба
сәлем ыыы қайта сіздің шақырғаныңыз үшін көп рахмет
ыыы подкастқа көзқарасым жақсы бірақ енді айтарлықтай көп тыңдаймын деп айта алмаймын
ыыы енді қазақша бізде подкастар жоқтың қасы ғой
сол себепті сол санаулылардың ішінде мен ы талшын жүргізетін ыыы мотивациялық ы подкастарды одан кейін менің назерке қаракөз деген екі құрбым бар
олар бір түрлі қыздар деген ы атпен подкаст жүргізеді
солардың подкастарын тыңдаймын
ал былай жүйелі түрде енді тыңдап жүргенім жоқ
өзің болашақта подкаст шығару ойыңда жоқ па
жоқ өйткені мен ііі әлеуметтік желілердің барлығында бармын
одан кейін ютубта бармын деген секілді енді подкастты қолға алсам онда білмеймін енді
бір і үлкен ненің астында қалатын сияқтымын бір ағынның
мен өзіңмен сөйлесуге ы дайындалғанда шын мәнінді ютуб каналың да бар телеграмм каналың да бар
ыыы инстаграмм парақшаңды да өте тыңғылықты түрде сапалы жүргізіп отырасың
соның бәріне марфуға қайдан уақыт табады деп ойлаймын да
жалпы өзіңнің бір жоспарың бар ма уақытыңды қалай ы белгілейсің өзің
ііі енді нақты бір ііі барлығын қатар жүргізіп жүрмін деп андай сырттай көрінгенімен бірақ негізінде олай емес
мен өзім былай сыртынан қарап отырсам ііі әр кезде әр уақытта бір нәрсеге көбірек ііі назар аударады екенмін
мысалы қазіргі уақытта мен көбірек инстаграмға күш салып жүр екенмін
ал бір кездері болады мен көбірек телеграмға күш салып кетемін
ал тағы бір уақытта ютубқа көп салып кетемін деген сияқты
солай солай әрқайсысының бір өзінің уақыты болатын секілді
қай кезде қайсысына көңілім ііі жаңағы ауады сол кезде соны ііі жүргізіп кете беремін
бірақ енді андай жүйелі былай жүргізіп жүргеннен кейін тұрақты көрермендерің оқырмандарың тыңдармандарың болғаннан кейін
кейде олардың алдындағы жауапкершілік олардың алдындағы ұят бір ііі мазалап мхм сөйтіп қой ана ютубқа да бірдеңе салып қояйын
телеграмыма да бірдеңе жасап қояйын деп сондай бір оймен кейде ы адамдардың алдындағы жауапкершіліктен ғана кейде бір жүргізетін кездерім болады
ал бірақ осы әлеуметтік желідегі парақшалар ол маған бір мотивация сыйлайды
және білгеніммен бөлісу маған әрқашан қызық
яғни сенің қандай да бір і контент жоспарың жоқ па сонда
ііі қазіргі уақытта енді инстаграмға бар контент жоспар
ал і контент жоспар нақты жасаймын і жүргіземін
бірақ бір белгілі бір уақыт өткеннен кейін одан жалығып кетуім мүмкін мхм
мысалы қызық болмай қалуы мүмкін
сол кезде басқасына ыыы ауысып кетемін
соған контент жоспар жасап соны дамытып
енді менде арнайы мақсат жоқ бір дамытайын деген сияқты
ыыы бірақ қай кезде маған қайсысында ақпарат бөлісу ыңғайлы сол кезде соны ақырын жүргізіп кете беремін жалғастырып
егер сенің инстаграмм парақшаң жайлы сөйлесетін болсақ қазіргі таңда қырық мыңнан астам мхм оқырманың бар екен иә
ыыы жалпы инстаграмға қашан келдің қалай келдің
алғашқы ы постарың қандай тақырыпта болатын және қырық мың оқырманды қайдан таптың
енді мен алғашында инстаграмды барлығы ашып жатты ғой
сол кездері білмеймін он төрт ы он төрт емес даже он бесінші жыл шығар екі мың ыыы сол кездері і тек қана бір анда санда бір фото салатынмын
және жабық аккаунт болатын менде
ііі ол кезде де фото салып астына текст і бір ауыз сөз жазып қоюуым мүмкін немесе алматыдамын таудамын деген сияқты
сондай ғана істеп бір өзім үшін жақындарым үшін ғана жүргізіп жүрдім
ол кезде мен фейсбукте ііі активный болатынмын белсенді едім иә
ал кейін і қарасам бір уақыттары фейсбуктың ііі тақырыбы өте ауырлай бастады иә
ол жақта бір саяси мәселелер бола бастады ма
содан кейін ол маған кішкене ііі қиындау соқты мхм
өйткені сондай ммм ы талас тартыстың ортасында жүру де кейде і бір өзіңе ауыр бір ііі жүк арқалап алған сияқты болады ғой
бір сондай нәрселер бола бастағаннан кейін ақырын инстаграмға ауыса бастадым
өйткені қарасам инстаграмда бір ііі фейсбукке қарағанда позитивті оқырмандар жиналған секілді көрінді
содан кейін ыыы екі мың он жетіден бастап қателеспесем ыыы инстаграмымды ашық ыыы етіп қойдым мхм
содан бастап ақырын ақырын адамдар өздері қосылып қосылып бір бірінен естіп деген сияқты қазірге дейін сол қырық мың оқырманға жетіп қалыпты
сол жерде мен андай адамдар накрутка жасадық иә былай көбейттік былай көбейттік деп жатады ғой ондай ештеңе істеген жоқпын
өздері өзімен өзі бір ақырындап бір солай ы көбейіп келе жатыр
енді екі мың он жетіншіден санасақ қазір он тоғыздың соңы болып қалғанда сонда бір үш жыл соңғы үш жыл ыыы жүргізіп келе жатыр екенмін
оның өзінде де жаңағы айтқанымдай басында мен үлкен постар салмайтынмын
үлкен жазбалар жазбайтынмын
ал қазір қарасам ыыы инстаграмдағы адамдар тек фото көріп қана қоймайды сонымен қатар ы оқиды екен
ыыы үлкен жазбаларды да оқиды ұзын жазбалаларды да комментарий жазады ерінбей
сондықтан ы оларға да өзімнің жазбалаларыммен ыыы ұялмай бөлісе бастадым
ал жалпы сенің оқырмандарың портреті қандай деп ойлайсың жалпы өзің көз алдыңа елестетіп көрдің бе
ііі негізінен і оқырмандарым енді мен өзім кітап туралы жазатын болмағаннан кейін жалпы ислам иман тақырыбында ы саяхат тақырыбында жазатын болғаннан кейін
ііі негізінен өз оқырмандарымды өзіме ұқсатамын
өйткені көп жағдайда адамдар бір і өзіне ұқсас өзіне ііі қызығушылықтары ұқсайтын адамда оқиды ғой мхм
енді маған солай көрінеді
сондықтан ыыы менің оқырмандарым да сол кітапты жақсы көретін кітап оқығысы келетін кітап оқуға ынталы немесе бір саяхатқа қызығатын танымдық дүниелерді жақсы көретін
сонымен қатар иман мәселесіне де бір і өздерінің ііі жаңағы иманын қуаттап тұрғысы келетін бір сондай оқырмандар сияқты көремін
ііі негізіне енді ііі қыз балалар қыз келіншектер әйелдер і арасында ер адамдар да бар
енді әркім олар ііі менің парақшама келген кезде бір жеке даму ііі
бір жақсы бір дүние алу алғысы келетін бір сондай жақсылыққа ұмтылатын бір оқырмандар деп ойлаймын оларды
і жалпы марфуға сен өзіңді көбіне блогермін деп есептейсің бе әлде журналистпін деп есептейсің бе
ііі шыны керек мен алғашында біреу блогер деп айтса ұялатын едім
ііі өйткені мен үшін ііі журналистика ол жазу ііі ол бастан маңызды болды әлі де маңызды
ііі өйткені і мен жазуды өте қатты жақсы көремін
ы сонымен ыыы жазып бір блогер мен үшін бір салмақты емес бір ііі не серьезный дейді ғой сондай бір нәрсе сияқты көрінетін
сөйтіп біреулер блогер деп айтыватса жоқ олай айтпаңдар мен ол андай блогер болғым келгендіктен жазып жүрген жоқпын әлеуметтік желіде
мен тек бөліскім келеді ақпарат деген сияқты сөйтіп айтып жүретінмін мхм
ал уақыт өте келе ііі бір блогерлікке көзқарасым өзгерді
енді жақсы қабылдай бастадым
өйткені олардың да бір беретіні бар екенін көзім жетті
сол себепте бірінші кезекте бәрібір мен өзімді журналистпін журналистика мен үшін маңызды деп айтамын
блогерлік одан кейінгі орында деп
ал жалпы блогер ретінде саған жарнама береміз деп ұсыныстар түсіп жатты ма жалпы немесе ондай ұсыныстар түсіп жатса өз і контентіңді қаншаға бағалайтын едің
ііі ондай түседі иә ұсыныстар ііі жалпы
і енді мен көбінесе мысалы инстаграмда ғой қазір көбіне ыыы сондай жеке ұсыныстар түсіватады жарнамаға қатысты
ы ондай кезде енді олардың аудиториясына байланысты нені жарнама жасағысы келеді соған байланысты дегендей
мен і көбіне ііі жоғарырақ бағалаймын ііі
жаңағы өзім секілді мысалы оқырмандары мүмкін жүз мың ыыы екі жүз мыңға жететін блогер қыздар бар танимын
і соларға қарағанда өзімнің ііі жаңағындай жарнамамды жоғарырақ бағалаймын
өйткені мен үнемі айтамын менің ііі оқырмандарым олар интелектуалды оқырмандар
і жаңағындай кез келген нәрсені ііі не істеуге болмайды ұсынуға болмайды
немесе бір дұрыс дүние ғана ұсыну керек деген секілді бір і сондай талаптар қойып содан кейін барып ол талаптардың үдесінен шықса ұсынылған жарнама соған байланысты жарнама алмайды емес аламын
ыыы енді әрқайсысы әр түрлі енді әр кезде әр түрлі болады мысал келтіре аласың ба соңғы кезде жасаған бір жарнамаңа
мысалы мен сенің парақшаңды қарап отырғанда ойыма қандай да бір жарнама деген ыыы жарнамалық пост деген ой келмейді екен
ммм мхм енді енді көбіне андай тақырыптан ауытқымауға тырысамын
негізі жақсы кітап дүкендері болса одан кейін ііі кітап і жаңағыдай сататын адамдар дейді ғой солардың ііі нелеріне парақшаларына міндетті түрде і жарнама жасап тұрамын мүмкіндігінше
енді көбінесе і қазіргі уақытта бір сондай үлкен жарнамалар алып жүрмін деп айта алмаймын андай
әдетті бізде блогерлер қалай ііі үлкен бренд ііі жаңағы киімдерімен немесе ііі сауда үйлерімен тағы сондай нелермен жасайды ғой
ондай үлкен жарнамалар жоқ менде тек жекелеген жаңағындай шағын киімдер ііі мүмкін сондай ііі кітаптар деген сияқты қазір і өзім сол аудиториямнан ауытқымай сондайға ғана жасаймын
әлі бір үлкен неге шықтым деп айта алмаймын
бүгінде шын мәнінде блогерлік деген бір көптеген адамдарға ыыы жеңіл жұмыс болып көрінеді ғой
кез келген инстаграмы бар адам өзін блогер ретінде ы қалыптастырғысы келеді оқырмандарының санын артқысы келеді
жалпы бұл үрдістің себебі неде деп ойлайсың елдер бұны жеңіл ақша табудың жолы деп ойлайды ма әлде ы басқа бір себебі бар ма екен
ммм енді і бұл жерде әркімнің мақсатына қарай сияқты да
әркім әр түрлі мақсатта қолданады
біреу расымен жеңіл ақша тапқысы келеді
ыыы біреу шынымен бір андай ы бөлісетін дүниесі болғаннан кейін ыыы сондай бір марафондар қазір көп жүргізеді ғой инстаграмда соны содан кейін барып қолға алады деген сияқты
енді әркімдікі әр түрлі секілді бұл жерде
өйткені ыыы бұл бағытта мен де істеп көргім келді марафон ы жүргізіп көргім келді
бірақ мен қарадым да өзімнің ііі ана оқырмандарыма жалпы неге бір көп нәрсе бере алмайтындай көріндім
содан кейін марафонымды тоқтатып қойдым
өйткені бұл бір адамдарға пайда бермейтін секілді көрінді
ал кейбір ы өзім де бірнеше марафонға қатысып көрдім
кейбір адамдардың марафонын қарасам оншалықты бір керемет дүние емес бірақ соны үлкен ақшаға сатып сатып та жатады
енді і бір жағынан ііі ол адамдарды кінәлай да алмайсың
өйткені шынымен біреулерге ол нәрсе ол ақпарат та керек
ол ақпарат керек және ол жаңағы ы марафонды өткізуші оны жақсы өзі і жолға қойып сатып жатыр
сондықтан енді бұл жерде қалай айтуға болатынын да білмеймін әйтеуір ііі бір енді жолын тапқандар ақша да тауып жатыр басқалай істегендер басқа да болып жатыр енді
ііі бір кінәлап та былай да ешқалай айта алмаймын енді әркім бір өзіне керегін алып жатқан секілді инстаграмнан
қандай мақсатта кім кіреді сол мақсатта өзіне қажетін керегін алып жатыр деп ойлаймын
енді инстаграмм әлемі жайлы соңғы сұрақтардың бірі өзің инстаграмда кімді оқисың себебі мен бірнеше подкаст тыңдадым осындай ірі блогерлермен
олардың айтатыны мен ешкімді тыңдамаймын ы оқымаймын себебі менің уақытым жоқ мен тек қана өз постымды жазамын аудиторияммен қарым қатынас жасаймын
бірақ елдің ыыы жазбаларын оқуға менде уақыт бола бермейді дейді
сен ы мхм біреуді оқисың ба жоқ немесе сенде сондай пікірді ұстанасың ба
жоқ мен оқимын
ііі өйткені і білмеймін енді бірақ сол жаңағы мүлде ешкімді оқымаймын деген блогерлерден негізі сұраса ол барлығынан хабардар болып отырады
сонда оқымаса олар қайдан біледі деп ойлайсың ба
бірақ мен мысалы кітап туралы жазатындарды міндетті түрде оқуға тырысамын
жалпы біреуден бірдеңе алатын болсам мысалы ы жазбалары қызық көрінсе ыыы оларды міндетті түрде оқуға тырысамын
бірақ менде қазір жүзге жуық бір сексен тоғыз тоқсандай ыыы оқитын адамдарым бар инстаграмда
ы олардың ішінде өзіңіз де барсыз рахмет
кітап туралы жазатындарыңыз спорт туралы жазатындарыңыз ұнайды
мысалы мен ы қазір ғана қарасам менде бір әр түрлі салада бар екен
мысалы өзім тауды жақсы көремін тауға қызығамын
бірақ тауға бармағаныма көп болды
сол себепті мысалы қарлығаш деген қызды оқимын
ол қыз үнемі тауға барады
мысалы маған оның тауға барып тау туралы бір андай позитивті жазатын дүниелері ұнайды
сондықтан одан тау туралы оқимын
сосын ііі тағы бір енді қазір а былай ойлаған кезде аты жөндері де есіңе түспейді екен тек инстаграмм аккаунттарымен
мысалы бутылочка деген ііі парақша бар
өзінің егіз балалары туралы жазады
бала тәрбиесіне қатысты дүниелер жазады иә
оның да маған сондай жазбалары қызық көрінеді
ы сонымен қатар ммм жолдасын оқымайсың ба бутылочканың ержан
иә онда андай ііі әр кезде әртүрлі ол кісіні тек арасында оқып тұрамын
бірақ енді солай позитивно жазатын адамдарды ііі міндетті түрде оқимын
ыыы одан кейін өзімнің де достарым бар құрбыларым бар
жаңағы орамалды қыз деген аккаунт бар одан ислам тақырыбын оқимын
ыыы біреуден бала тәрбиесі туралы оқимын мхм
тағы біреуден ы кітап туралы оқимын деген сияқты сондай әртүрлі ақпарат беретін ыыы жаңағындай ммм достарым бар таныстарым бар солардың парақшаларын міндетті түрде оқып тұрамын
алатын дүние болса міндетті түрде оқимын
мысалы саяхат туралы динара болатты оқимын міндетті түрде
өркенді оқимын кенжебекті деген сияқты
сол секілді ыыы басқаларын да барынша оқып тұруға тырысамын пайдалы дүниелері болса
қазіргі уақытта енді сен жас анасың кітап оқуға уақыты болмай кетеді ме деп өзім шын мәнінде сен тұрмысқа шыққанда уайымдай бастадым
ыыы инстаграмнан марфуғаны жоғалтып алады ма екенмін деп
бірақ ыыы қуанғаным сен ыыы кітап оқуыңды тоқтатпақ түгілі ыыы қандай да бір кітаптардың саммариін жасап жүрсің иә
осы идея саған қайдан келді жалпы
ыыы бұл идеяны мысалы бұрындары мен кітапты оқитынмын да қоятынмын өзім жаңағы ы рецензиямен бөлісемін пікірлерімді айтамын
ары кетсе бір екі адамға әңгімелеп берермін сонымен ол кітап қалатын кейін ол тіпті ұмытылып та қалуы мүмкін ойымнан мхм
ал әсері алғашқы әсері уже жойылғаннан кейін ақырын қала береді
ыыы ал тұрмысқа шыққаннан кейін ыыы жолдасым сол менің кітапқа деген қызығушылығымды байқап көріп жүргеннен кейін
ол үнемі айтты осылай шетелде осындай бір тәжірибе бар
і олар кітаптарға саммари жасайды
ыыы осындай бір дүниелерді қолға алып көрсеңші деген сияқты айтып жүрді маған
ыыы енді мен басында кішкене қорқақтап жүрдім
ой ол қалай болар екен жаңағындай біздің халық оған қызығушылық таныта қоя ма керек адам кітаптың өзін де оқып алады ғой деген сияқты бір сондай бір ойлар айтып жүрдім
сосын бір күні ммм мен жолдасымды төрем деп айтамын сол төрем ыыы маған ы сайт сайтын көрсетті
сайтын тіпті адамдар ііі енді ағылшынша видео саммарилар жасайды екен мхм одан кейін саммаридің өзін жасайды екен
сосын ыыы неге жасап көрмеске бір реттей деп ойландым
енді ыыы төрем қоймай айтып тұрғаннан кейін қолдап тұрғаннан кейін мхм
сосын ыыы жасап көрейін деп алғаш осы ыыы бестселлер болып соншалықты а қатты таралған магия утра кітабына ы жасап көрдім
ыыы жасап көріп ыыы басында инстаграмға жазба жаздым
осындай бір ойым бар сіздер қалай ойлайсыздар
жалпы әлемде жүз отыз миллионнан артық кітап бар екен
ол кітаптың барлығын оқуға адамның тіпті ғұмыры да жетпейді мхм
ал егер ііі мысалы ал бізге ең маңызды керегі ақпарат қой кітаптағы
сондықтан ақпаратты сіздерге ықшамдап ыыы қысқартып берсем сіздер оқыр ма едіңіздер деген секілді сұрақ қойып едім
барлығы қолдай кетті иә мен оқыр едім мен оқыр едім деген секілді
сосын ыыы енді адамдардың жаңағындай ықыласын байқағаннан кейін ыыы жасап көрейін деп ойладым
жасап көрдім өткен жылдың аяғында болатын осы
екі мың он сегіздің соңы екі мың он соңында жасап бітірдім жаңа жылдың алдында
сосын ыыы қаңтардан бастап ы сатылымға қойдым мхм
және ең кереметі ііі екі аптаның ішінде алдағы жүз елуге жуық электронды саммари сатылды о қандай керемет
сол кезде адамдардың иә қызығушылығына қатты таң қалдым
өйткені расымен де біз ойлаймыз ғой ыыы кітап оқуға уақыт табуға болады мхм
енді біз өзіміз әдеттеніп қалғаннан кейін кітап оқуды басқа оңай көреміз де
ал негізінде кітап оқығысы келетін бірақ оған уақыт таппайтын немесе жаңағы уақыттарын жоспарлай алмай жүрген мхм
немесе бір ден қоя алмай жүрген адамдар өте көп екен
бірақ білгісі келеді кітаптағы нәрсені
сол адамдарға мына саммари деген өте оңай дүние болды жақсы болды
мысалы олар екі жүз бет ыыы магия утраны оқығаннан көрі саммариді оқы салады және сондағы ақпаратты алады
немесе ол ақпарат ыыы бір жақсысы өздерінде қалады мхм ыыы керек кезінде қайталап оқи салуға да оңай
мысалы он алты бетті оқыған қандай екі жүз бетті қайталап оқыған қандай
солай солай ы бұл нәрсені ақырын қолға алдық
одан кейін ыыы ол жалпы біздің оқырмандардың үлкен қызығушылығын байқағаннан кейін ыыы осы істі жалғастыра беруді ұйғардым мхм
сосын енді ақырындап ыыы мүмкіндік енді көп кітапты жасауға ыыы физикалық жаңағы мүмкіндігім келе бермейді
сондықтан ақырындап шетінен жасап көріп жатырмын
халыққа қызық болады ау деген оқырмандардың сұрағанына байланысты кітаптарды ақырын ақырын сөйтіп жасап ыыы көріп жатырмыз
енді бұл бұл нені өзім ғана жасап қоймаймын өзім осыған қызығатын адамдар да қосылса екен сіздер де қосылыңыздар ыыы деп тартып жүрмін
қазіргі кезде тағы да менімен бірге бір үш төрт адам саммари жасап көріп жатыр
ооо бір өзінше бір қауымдастық болады десеңші жақын маңда
бұйырса иә
қанша кітапқа саммари жасадың
ыыы осы кезге дейін төрт кітап бар
ыыы одан кейін бір кітапқа менің тағы бір журналист құрбым жасады ақниет деген
ыыы сонда бас аяғы қазірге бес кітапқа бар саммари
жалпы енді бұл бес кітаптардың ыыы тақырыптары әр түрлі ғой иә қателеспесем
иә иә тақырып әр түрлі қандай ойлайсың адамдардың жалпы өзің сатып алу деңгейінен і қадағалап көрдің бе ааа мхм
ііі қазіргі уақытта і бір үш төрт тақырыпқа бөлуге болатын шығар адамдардың қызығушылығын
енді мен өз оқырмандарым тарапынан айтсам ыыы олар негізінен енді қыз келіншектер болғаннан кейін мына әйел тақырыбы әйелдік болмыс отбасы қарым қатынас отбасылық
ыыы одан кейін жалпы ер адаммен қарым қатынас деген сияқты сол мәселелер қызықтырады әйел әйелдерді
ы бұл бір тақырып болса екіншісі жеке даму мхм
мысалы ерте тұру болсын тайм менеджмент болсын жалпы жұмысты реттеу күніңді реттеу деген секілді нәрселер бір екінші осы жеке даму
одан кейін қазіргі үшінші тақырып ол байлық ақша
бәрі бай болғысы келеді барлығы қалталы болғысы келеді
сондықтан осы тақырыптағы кітаптарды қызығып ыыы қатты сұрайды
ыыы ана кітапқа істесеңіз мына кітапқа істесеңіз деп өздері оқығысы келетін бірақ оқи алмай жүрген кітаптарын ұсынады
одан кейін ііі төртіншісі ммм бала тәрбиесі мхм
ыыы сол бала тәрбиесіне қатысты да қазіргі уақытта көп сұрайды
әзір бұл тақырыпқа жасамадық бірақ болашақта ойымызда бар
одан кейінгі бесіншісі мына қазір подсознание деп айтып жүр ғой түпсана дейді біреу басқаша аударады міне осы бейсана дейді біреу осы тақырып
енді подсознание психология соның ішінде ыыы осы тақырыптар қазір бізде ең қатты сұранысқа ие болып тұрған тақырыптар болып тұр
енді ол бастан айтсам саммари ол көркем әдебиетке
көркем әдебиетті біз енді ммм бір әсер алу үшін ііі бір ол ол бір көркем әдебиет деген басқаша әлем ғой ол мхм
ы ол оны кәдімгідей ы бастан аяқ оқу керек
ыыы ал енді мынау енді таза ақпарат алатын кітаптарға соларға жасалады
өзің қазір қандай кітап оқып жатырсың
ыыы қазіргі уақытта ммм енді мен бірнеше кітап қатар оқимын қайсысына ы тартады сол сол кезде енді ыыы шетінен оқи беремін
ыыы қазір идеальная мать деген кітап оқыватырмын бұл діни тұрғыда жазылған
енді жаңа қызым дүниеге келгеннен кейін бұрын бала тәрбиесі тақырыбын онша көп оқымағаннан кейін енді осы бағытқа кішкене ден қойып осы бағытта оқысам деп ойлап жүрмін
сондықтан бір оқыватқан кітабым осы
ыыы одан кейін ыыы тағы біреуі жить қалай еді осы осындай кезде ұмытып қаласың жить просто
так искусство жить просто деген аха нет минимализмге қатысты аха
өйткені бұл тақырып менде минимализм туралы біраз видеолар қарадым ютубтан
сосын қатты қызықтыру үшін сондықтан осы кітабын да электронды түрде оқыватырмын
содан кейін атау атауын ұмытып қалып жатырмын
қайта қайта көзімізге түсіп тұрмағаннан кейін ііі сол
өте қызық кітап екен бұл да минимализмге
бұрын мен үшін кітап нұсқасы ғана болатын жоқ мен кітап жаңағы қағаздың иісін иіскеп отырып оқығым келеді деп айтатынмын
қазір ыыы ол пікірімнен айныдым
ыыы өйткені электронды кітаптың да өзінің артықшылығы бар
сен ол қай кезде болсын түнде болсын күндіз болсын оқи берген оқыған ыңғайлы
ыыы қай қай кезде де жаныңа алып жүруге болады үнемі өзіңмен бірге
ы сондықтан тіпті қазіргі уақытта қағаз кітаптың орнын электронды кітап басып бара жатыр деп ойлаймын мен мен де
көбіне электронды түрде оқимын
және ол маған қиындық тудырмайды қағаздан оқысаң да электронды оқысаң да
оқимын деген адамға негізі ііі бәрібір сияқты екеуі де
екеуі де қолайлы мхм
бірі табылмаса бірін оқи беремін дегендей
кейбіреу кітаптардың электронды нұсқасы болмайды
ыыы ондай жағдайды не қағаз кітабын оқуға тура келеді
ал кейбір жағдайда электронды кітабын да жүктеп қоямын кітапқа немесе телефонға қағазы да тұрады
қай кезде қайсысының ыңғайы келеді соны оқи беремін
жалпы өзіңнің болашақта кітап жазу ойыңда жоқ па
бар ой бұл менің иә ііі мен үшін бір ііі өте маңызды мәселе
өйткені енді әлі сол кітап жазуға дайындық үстіндемін деп ойлаймын мүмкін мына саммарилар бір сол бір дайындықтың бір баспалдағы шығар мхм
өйткені қанша дегенмен ақырын ақырын төселеді екен адам
ыыы алла қаласа алдағы уақытта тек қана кітап жазумен айналысқым келеді негізі
ы ойым бар сондай
ы мысалы енді әрі қарай журналистикада жұмысымды жалғастыру деген сияқты басқа деп ойлаймын ғой үнемі
бірақ ы ойлап қарасам менің негізгі мақсатым ол ы кітап жазу болған
о бастағы тіпті мен жуналаистикаға түсердің алдында журналистикаға түсу себебімнің өзі де сол болған кітап жазу
ал енді сонымен журналистикада енді біраз шыңдалдым жазып одан кейін міне саммари жасаватырмын
енді ақырын дайын болып қалған секілдімін
бұйыртса өзімнің де бір кітабымды жазуға отыратын күн келеді деп ойлаймын алла қаласа
иә жақын қалған секілді ал мен енді кітап жақын маңда кітабың шығады деп мен сенімдімін негізі оған
бірақ қандай тақырыпта болады деп ойлайсың өзің алғашқы кітабың
енді ііі оны і былай ойлап қарасам і көп тақырыптарды жазғым келеді негізі
бірақ і көбінесе соңғы уақытта тұрақтаған дүнием соңғы уақытта бір түйген нәрсем ол жалпы әйелге қатысты әйелдер тақырыбы мхм
әйелдің болмысына қатысты мына қазақи тұрғыдан діни тұрғыдан мхм ы
одан кейін ыыы енді мүмкін сол бағытта болатын шығар деп ойлаймын бір жағынан
ыыы одан кейін менің өзімнің тағы бір сүйікті тақырыбым бар ол тұлғалар тақырыбы мхм
тұлғалар тақырыбында ы сол бағытта да мүмкін бірнәрсе жазып қалармын
енді әзірге әлі нақты шешкен жоқпын
бірақ бұйыртса бір ііі сол маңайда бір қазақи сондай ііі діни де араласқан мүмкін бір сондай бірдеңе болатын шығар
мүмкін тұлғалар болып қалар білмеймін енді әзірге
бірақ сол неше түрлі тақырыптар ы басымда айналып жүр
мхм енді алда бір тоқтамға келіп қалармыз бұйыртса
ең бастысы идея бар десей иә иә
ой идея көп тек жүзеге асса кәнекей
ыыы енді дін деп айтып жатырсың ғой жалпы мен үшін сен діннің жағымды имиджін қалыптастырып жүрген адамдардың бірісің
себебі енді дін жайлы алып қашпа ұғымдар көп қой әдетте а осы ретте енді дін мен әйел тақырыбына сөйлессек
жалпы әйелдің діндегі орны қандай
ііі әйелдің діндегі орны мен үнемі оны өте жоғары жаңағы і көремін өзім
ііі өйткені і құранда да әйел туралы жоғары айтылады
жалпы і хадистерде де әйелдің орны мысалы жаңағы үнемі айтамыз ғой анаңды сыйла деп ы айтады
бірінші жақсылықты анаңа жаса деп айтылады хадисте
одан кейін ыыы тағы бір хадисте і ер адамдарға қаратылып айтылады сендердің ең жақсыларың әйелдеріңе жақсы қарағандарың дейді
жалпы негізінде ііі исламға дейін ііі араб әлемінде бір әйелдің орны төмен болған және ислам бізді ислам оны көтерді деп үнемі айтып жүрміз
мхм і үнемі айтамыз бірақ ііі бір нәрсе бар ііі менің ойымша біз кішкене дінді дұрыс түсінбей жүрген сияқтымыз
біз үнемі көтерді ислам көтерді деп айтамыз да мхм бірақ жеме жемге келгенде ііі күнделікті өмірімізден күнделікті жаңағындай іс әрекетімізден сол нәрсе байқалмай жатады
мен жақында ғана бір жазбаны оқыған едім инстаграмнан мхм ыыы
ы иман қуанышқызы жазды ғой деймін осы қателеспесем
сонда ол і бір әйелдің оқиғасын келтіреді
сонда ол әйел жазады мен басында ііі исламға келген кезде бір әйелдің бүкіл жағынан жаңағындай бір ііі қалай тиымдар көрдім дейді де анау болмайды әйелге мынау болмайды әйелге әйел деген сөйту керек әйел деген бүйту керек
сөйткен кезде ііі мені дін бір басып тастаған сияқты көрінді дейді
ал қалай мен араб тілін үйрендім қалай маған араб ііі тіліндегі кітаптардың есігі ашылды солай мен ііі исламда да небір мықты әйелдер бар екенін көрдім
енді біреуі үйінде отырып та жаңағындай сауап жинайды енді алланың алдында біреуі сыртта жүреді біреуі жұмыс істемейді біреуі жұмыс істемейді
сондай түрлі әйелдер бар екенін көрдім
және олардың барлығы да жаңағындай алланы ыыы разылығына аллаға қарай ұмтылып жүрген әйелдер
сондықтан біз әйелді бір қалыпқа салмауымыз керек
олар әртүрлі болады
мхм олар әртүрлі жолмен аллаға жеткісі келеді
және олардың біреуінікі ғана дұрыс деп айтуымызға болмайды
сол секілді пайғамбарымыз заманында да тіпті пайғамбарымыздың әйелдерінде де түрлі әйелдер болған
мхм біреуі жұмыс істеген біреуі садақамен аты шыққан біреуі і жаңағыдай мінезі басқалай болған деген секілді
ал біздің қазіргі қоғам әйелді бір қалыпқа салып қойғысы келетін секілді
ііі дін арқылы шектегісі келеді де мхм сол арқылы бір қалыпқа салып қоятын секілді
менің ойымша олай емес ол
ислам ыыы әйелдің мәртебесін өте жоғарыға көтереді
керісінше әйелге көп еркіндік берген дін
және ыыы алла қаласа енді мен әлі де бұл тақырыпты м тереңірек зерттесем деп ойлаймын
әлі де біздің ііі жалпы қазақ әйелдеріне осы нәрсені жеткізгім келеді
ііі ислам ол әйелдің ііі жаңағы құқығын шектемейді
әйелді бақытсыз етпейді ол қайта әйелді бақытты ететін дін болу керек деп
біздің негізі қазақ жалпы ыыы дінді өте сондай бір ақылмен ы даналықпен қабылдаған негізінде
мысалы ислам діні келген кезде мхм ы біздің бұрынғы ата бабаларымызға қарасақ олардың бойында ы бүкіл исламның ы жаңағы ы ең ізгі қасиеттерінің барлығы әбден сіңген
сол сияқты әйелдерінде де әйелдерінде де тура сондай жағдай
әйелдері өте еркін ыыы қалай қоғамда өзінің пікірін де ы еркін білдіре алатын сондай ғой мысалы бұрынғы заманда
ал біз енді қазір келеміз де дін біз ислам дінін ұстанамыз ислам келді деп айтамыз да әйелді бір ііі қалай мхм жаңағы бүкіл құқығын басып тастаймыз
былайша айтқанда үйде қамап иә иә не жұмыс істетпей не шығармай
бір тек қана бір бала туып ыыы үйінде күйеуіне қызмет етіп отыратын адам ретінде көргіміз келеді
негізінде олай емес менің ойымша
ііі сондықтан енді бұл бағытта біз әлі де көбірек ізденуіміз керек
әлі де көбірек оқуымыз керек
ііі алла қаласа енді оған да жетеміз деп ойлаймыз
жеткізу мүмкіндігі туса маған өте бақытты болар едім сонда
шын мәнінде бізде ислам дін десе жалпы бірден шектеулер көзге елестейді де
жаңағы өзің айтқандай үйде отыру керек ер адамнан бір емес бірнеше саты төмен сияқты ы иә ыыы
жалпы бізде енді осы діни сауаттылықты арттыру жолында қандай да бір бағдарламалар бар ма арна бар иә қателеспесем
асыл арна ғой деймін ыыы иә
а жалпы тағы қандай да бір блогерлер немесе ыыы журналистер ыыы өзің оқитын жазушылар бар шығар мүмкін бөлісіп отырсаң кішкене
иә енді і көбіне бізде ііі мына тоқсаныншы жылдары і енді енді тәуелсіздік алғаннан кейін дінге есігіміз енді қайтадан енді ғана ашылғаннан кейін
бізде көбіне андай жалпы ы жалпылама не болып тұр да сауаттылық ашу
мысалы ол намаз болсын ол мына нәрсені былай істеу керек мына нәрсені былай ұстау керек деген сияқты жалпылама нәрселер болып келді осы кезге дейін
енді енді ғана жеке бір жанағы әйелдің ііі несіне қатысты болмысына қатысты әйелдің шекарасына қатысты сондай нәрселер енді енді қолға алына бастаған секілді
жаңа өзің де айтып қалдың фейсбукте иман деген апайымыз бар әпкеміз
ол кісі өте бір сауатты сондай бір жазбалар жазады маған сол кісінің жазбалары қатты ұнайды
ммм сол кісіні үнемі оқып тұруға тырысамын
ол кісі мысалы ы мына мектептегі орамалға қатысты да біраз сондай ііі мәселелерді қозғап жүр
өйткені қыз балалардың орамал тағуына енді қарсылық мхм түрлі ііі біраз шу болды ғой бізде мхм
міне сол мәселелерді де і қозғап жүр
сол кісіні өзім үлгі тұтып оқып жүремін үнемі әйелдерге қатысты
ал енді і әйелдерге қатысты бізде енді ііі мүмкін білім аз болғаннан кейін бе ііі именно осы тақырыпты дәл осы тақырыпты жазатын ыыы блогерлер де басқа жаңағындай журналистер де аз мхм
өйткені енді жалпылама жазылуы мүмкін
сауат ашу асыл арна болсын басқа болсын бірақ жаңағындай бұл жеке осы тақырыпты жазатын ыыы ы адамдар аз
енді бұны өзі әйелдер өздері көтеру керек деп ойлаймын
әйелдер өздері жазу керек секілді
жалпы мектептерде оқушылар оқушы қыздардың орамал тарту мәселесі иә мысалы
ааа сенің бұл мәселеге көзқарасың қандай
жалпы кәмелетке жасы толмаған ыыы қыз баланың ата анасының еркімен орамал тарту қаншалықты дұрыс деп ойлайсың
ііі дінде зорлық жоқ деп айтамыз біз үнемі
дінде ііі ол баласының ы енді әр адам өзі шешеді ғой енді
бір жағынан біз олардың ы жаңағы ыыы жеке бір отбасына да не істеп тұрған секілдіміз бірақ енді дінге зорлық жоқ деп айтылады иә араласып тұрған секілдіміз
бірақ дінге зорлық жоқ дегеннен кейін ыыы егер бала өзі шешім қабылдамаса өзі өз еркімен кимесе енді әрине оны қинап ондай жағдайға жеткізуге болмайды деп ойлаймын
ыыы бірақ егер өз еркімен киетін де нелер болады иә қыздар болады
мысалы үнемі отбасында кәдімгі ислами тәрбие алған тек шешесінің орамалда жүргенін көрген
ыыы анасына ұқсағысы келетін қыз ертең ол да менде тақсам дейді мен де тағамын деп шығады мхм белгілі бір уақыт келгеннен кейін
сол кезде ол өз ііі жаңағы еркімен тағып мектепке сондай жағдаймен келген кезде оны мектептің ііі жаңағыдай қарсы алуы меніңше шеш деп қинау ол да балаға өте ауыр соққы болады деп ойлаймын
сондықтан ыыы бұл жерде енді м бәрібір ііі енді менің ойымша мектептікі де мұндай бір саясатты ұстануы да дұрыс емес
бірақ балаларын қинап кигізіп отырған ата аналардікі де дұрыс емес секілді
қандай болғанда да бір мәмлеге келу керек бұл тұрғыда
енді мен көп ііі таныстарымды білемін балаларын ііі мектептен ііі шығаруға мәжбүр болып жатады
немесе жеке үйде оқытуға мәжбүр болып жатыр қазір
бұл енді ііі бір өте бір қиын жағдай қиын тақырыптардың бірі
мысалы жаңағы сол иман апайымыздың өзі қыздарын ыыы үйде оқытуға мәжбүр болып жатыр қателеспесем енді менің қателесуім де мүмкін ііі үйде сабақ алдыруға
мысалы ол айтады мен қалай шеш деп айтамын дейді де мхм
олар өз еркімен келді
өз еркімен келген қыздарды олай қинауға да болмайтын секілді мхм
керісінше бір ііі бізде енді зайырлы дін деп айтамыз ғой әркім өз еркінде деп мхм бірақ солай қысым жасауы біздің ііі заңымызға да қайшы келетін секілді
енді өзің жалпы енді қызың кішкентай ғой бірақ ыыы оның орамал таққанын қалайсың ба
енді мен өз еркіне қалдырамын деп ойлаймын
осы сұрақ маған инстаграмда да қойылды орамал таққызасыз ба деп қойды да
жоқ ол өзі шешсін өзі і бір оң солын ажырататын жасқа келген кезде өз еркімен егер тағамын деп жатса қарсы болмаймын
жоқ тақпаймын деп жатса да қарсы болмаймын
ол иә өзі өз еркімен келер әр нәрсеге өзі шешім қабылдаса деп ойлаймын
өз ақылымен иманымен келсе деп
мысалы менің сіңлілім бар ііі мхм туған
сол соны оны да мен мысалы ол маған сен маған неге айтпайсың намаз оқы деп сен маған неге айтпайсың осыны істе деп деп маған менен сұрайды
сонда мен үнемі оған айтатынмын жоқ сен өзің келу керексің өзің ақыл ойың бар өзің жеке адамсың жеке тұлғасың
сен менен тек қана үлгі алуыңа болады маған қарап үйренуіңе болады
ал бірақ шешімді өзің үшін өзің қабылдайсың деп
уақыт өте келе мысалы мен онымен тұрдым ыыы соңғы үш жыл
уақыт өте келе ол өзі намаз оқыды өзі келді өзі орамал тақты мхм
і және оған қазір егер орамалыңды шеш деп айтса біреу ол өзі қарсы тұра алады мхм
мен жоқ өзім ақыл ойыммен осылай өзім шешініп шешіп келдім деп
ал егер мен таққызсам оған ы ол ы менің жанымнан кетіп қалған кезде ол шешіп тастайтын еді немесе ол намазына немқұрайлы қарайтын еді деген сияқты
әр адам осылай бір і иманды исламды жалпы ақыл таразысына салып ы бір ақылымен қабылдау керек секілді
бізде көбінесе бір эмоциямен келіп аламыз да дінге одан кейін не әрі емес не бері емес кішкене ыыы бір ортада дүбәрә күйде жүріп қаламыз
әр түрлі енді жағдай
бірақ ыыы ақылмен келгенге ештеңе жетпейді негізінде мхм
қызымда да тура сондай болғанын қалаймын өзі ақылымен келіп жатса әрине өзі шешеді болашақтағысын
рахмет марфуға жалпы ы сені ыыы біздің қоғамда мазалайтын қандай да бір мәселелер бар ма
бар болса солардың бір үшеуіне тоқталып өтсең
ну да бұл мәселе қиындау екен кішкене ойлансаң болады
иә былай ойлап қарасам сондай бір үлкен мәселелер ііі жоқ сияқты
енді мен андай ііі бір саясат туралы ондай айтқым келмейді
бір бір жағынан менде елдегі жемқорлық мәселесі сондай мәселелер қатты қинайды негізінде
қатты ойландырады неге солай болып кеттік деп
бірақ енді көбіне ондай жағдайды өзім онша ойланбауға тырысамын
ыыы мен мүмкіндігінше қолымнан келген ыыы жақсы дүниелерді жақсы нәрселерді өзім бастап істеуге тырысамын
ыыы әйтпесе біздің елдегі жаңағы экология мәселесі болсын немесе жемқорлық мәселесі болсын ондай мәселелер і білім саласындағы жаңағы жағдайлар болсын енді ондай мәселелер бізде өте көп
бірақ әр адам менің ойымша өзінің қолынан келгенін істесе елді жақсартуға жалпы қоғамды жақсартуға қолынан келгенін істесе мүмкіндігінше ыыы онда бізде бәрі жақсы болады деп ойлаймын
ал сен ы жалпы оқырмандарыңмен жиі араласып тұрасың ғой сұрақ қойып жатады ыыы мүмкін сенің оқырмандарыңды жиі мазалайтын қандай да бір ортақ сұрақтар болатын шығар
ыыы ондай енді і көбіне жазып жүрген тақырыбыма байланысты болады менің оқырмандарым да
ыыы сол ыыы отбасы мәселесі көбінде
ыыы одан кейін қыз келіншектердің жеке сондай і мәселесі жеке дамуы деген секілді
ал бірақ бір сондай бір үлкен мәселелер талқылап бір ондай ыыы жоқ секілді
менің і подкастым ой детокс деп аталады

ақыл ой детоксына ы адам баласы ыыы аз көңіл бөлетін сияқты себебі біз ақпарат ағылымында өмір сүреміз өзімізді ііі қандай да бір і оқиғалардан ыыы шеттей бермейміз
ыыы осы ретте сен өзің қандай да бір ой детокс жасап тұратын кездерің бола ма
иә енді ондай болып тұрады
ммм кейде тіпті ііі қатты ойланып бір мына ондай әсіресе ондай ойға кеткен кезде немесе бір өзіңе есеп алу ғой енді бұл нәрсе
өзіңнен есеп алған кезде бір тіпті ііі әлеуметтік желіден болсын ы қоғамнан болсын ажырап ондай кезде өзіңмен өзің болғың келеді
өзіңмен өзің өз ойыңмен болып ііі сондай да бір миыңды тазартып ііі жаныңды андай керек емес ақпараттардан тазартып қайтадан бір ііі қалыпқа түскендей боласың
ондай сәттер болып тұрады ыыы кейде тіпті жиі болып кетеді
енді әр кезде і әр қалай мхм
ыыы сенің енді парақшаң мотивациялық иә көбінесе кітап оқу жайлы ы мотивация бересің қандай да бір пайдалы ақпарат бересің
ыыы қазір саммариларыңда да айтып жатырсың ғой көбінесе мотивациялық тақырыпқа ыыы сұраныс көп деп
ыыы қазір енді көңіл күйі құлазып жүрген қандай да бір адам болса қандай кеңес берер едің
ыыы бәрі де өткінші бәрі де өтеді бұл сәт те өтеді
ііі және і құранда мынандай бір аят бар әр қиындықтың артынан жеңілдік бар деп
ііі және і оны ол аятты тәпсірлеген тәпсіршілер яғни ғалымдар айтады ол жеңілдік деген кезде бұл ы оның артында бір үлкен сый бар деп айтып тұр дейді де
сонда әр адам осы сәтте егер сабыр етсеңіз артынан міндетті түрде жақсылық болады мысалы үнемі айтамыз ғой жаңбыр ы жаңбырлы күні артынан күн шығады деген секілді
сондықтан сәл сыбыр етсең артынан ыыы жақсылық келеді міндетті түрде
марфуға рахмет алтындай уақытыңды қиғаныңа ыыы менің подкастыма ммм ы уақыт тапқаныңа
ыыы шығармашылық табыс тілеймін сенің оқырмандарыңның саны арта берсін
ыыы кезекті сандарда жолыққанша
рахмет көп шақырғаныңызға
сіздің де і подкастыңызға сәттілік тілеймін
осындай подкаст әлеміне біздің қазақша подкасттардың арасына осындай бір тамаша ыыы тағы бір сіз секілді автордың қосылып жатқанына өте қуаныштымын
алла қаласа алдағы күндері подкастарыңызды міндетті түрде тыңдап жүремін рахмет марфуға